a taru na kavi sata tukuntiu ra ña kuu oko na katyera sia´un kumi sia´un uni sia´un uvi sia´un in sia´un usi kumi usi uni usi uvi usi in usi íín una usia iñu u´un kumi uni uvi in